Salama alaikum yaghawa udzina lamung hin vaya kne, kegh ghaɗuko, kegh hakuri ya ndzuka duniya gabadaya, to dzilha gulenye, dzilha tozhan mutunchiya mihaha dzilha gulen ko nda ina hanye hahanda korna a maga murkwambaɗa ha ina mah gawo afa nguɗfe haɗuwo, agha hupaɗaka hin taghan, agha hupaɗakahin markwa mahga gulenwo, to nana ma thuɓaya, thuɗa ndzuke sosai zal nda masanga mbata hankalin dan huɗa ghgawo thubaya wallahi tallahi thuɓaya, dzilha awa kaɓa ndzukaghunan huɗa ghga ne ɗahafkun tu dzina hunne, tahafkun ti mihamba ghne, ti chuhuramun gulenye, magal shawara mahga ne da mogal mahga ma markwaghga, mamawu dzinha ne da mogul mahga, dzilha bliga kne hankalghan hakan hakun tumog tana wo, hakan sa sangat hankal davulu dzinha nda makarakuwo, haɗagwaghun nda aa kegh ne mahga, a udzangna yan buwa, nane udzanna yanbu diga an gomblal dan dzibiti haɗal kortanawa warka labla zal warka suɗok labla hasukwaghuwa sai ndarviɗe to sunab na ina faravata mahgau. Sunub na ah lava kakeghi ghga, ko hogka tahariye an waya, hogka zalanwaya, a zale yan budzanu dige, agakane hada kal waya ghu, han Damuwa mihahna kada, nagu dzant waya dzantwaya, hahan dakorna aa ne ha hagital mahganana ndo hahaɗ gwaɗa nɗo hahaɗ gwaɗa ɗatsital mahga, kaɗa hahaɗun nda dam gwaɗfinda hiɗaf ta mahga haɗie, haganhagul dzalan waya kana na gha ne mihahna damudama <hesitation> dama dama han tunda nagu dzant waya, kaɗain tukche, kaɗa <hesitation> guzch mahgau, kaɗa udzang langabul dan dzibitiye, haɗu zal da korna a afkli waya ala alaha mar mar markwa ghge hagitana afkli wayanana, asini inun inunda korna, da kormi mahgana haɗu, magu dzal tuwaya kokuwa na ringinyin magu wayama haɗ daklu, to nanama ɗughambu, dzilha mahga ɗughanbu, awa kaɓa ndzukaghun nda mihah mahga ndudzinha mahga, nanama thuɓaya, ei liz dzil ha hahana mog kula ndudzin ha mahgu, hahan kula nda mihah mahga kwata kwatu, hahan kor kor a gwaɗa gwaɗazɗa mahga ma haɗu, inɗika gwaɗ ma sai luma, ko <hesitation> gwaɗna sai luma mahga a markwambaɗa, ko ina ɗawa markuna haɗu dige, angasa dadamun bewana haɗ avlaɗu a jeb da ɗatsata na hadu, sai gu luma nda maraku mahga a markube sanga talauchi nganau, maraku bew sangatuwa sai fatnguɗfe nda mihaha nda udzinha, to uz dzilhama awakaɓa ndzuk dzukaghna an huɗa ghga, gaskiya ba ba bagwaɗ hiɗika ba, gwaɗa gwaɗa dzilha gwaɗa ghga, bliga gwaɗa dzilha, kada gwaɗa dzilha, an huda ghga. Tabalna nagu far far farahan sukwagha han da magha da mahgana nagu kursh gu guksaf tkma, hahan hahantuh mbos mahgawo, hahan tad hahan, hahan aa ne damuwa ghga, ne da an huɗa ghga ne damuwa markwambaɗa, ama chuhura, ama maga shawara ne damuwa had damog saaurariya maraku mahga kwala kwatu, ha gwaɗa marakwe dasuni kanari gwaɗa marakuna <hesitation> lalaik nu dasun gwaɗa marakwi, kakag zalma dakor to warka chuhuran majalisa warka chuhuran majalisa sai rigiɗa gheghe lalahan dan hinre lahanwo kada sukwagha mol damahga, nanama ɗughambuwo nana ma akaɓana akaɓan nana ndzukna nana. Mɓaɗuma akaɓal tana mɓaɗfa, mɓaɗa dzilha, dzilha nda mar mihah kni nda mihah kan mahga nda udzinhakun mahga, to kazmog kun saurariya udzinha ne damuwa udzinha ne damuwan ghan mihaha, ku masaman supsa marakwe, a agha damuwa, damuwa huda ghgai dada ghga ha dada ghga da lolarati hada sunu, nagu saɗu kimba ki nagu jeb, nanama ɗughanbu, ko avla dadamun da ɗuwanata da ɗau dadamun, kegh jamakun tudzinha, kegh jav jamakun t maraku, da ɗau dadamun tanavul avkaghun zilha, awakaɓa, awa kaɓa mɓaɗaghun zilha an huɗa ghga. Banogh kan rahma dadamun, dzil ha awa kaɓa mɓaɗaghun ndudzinha an huɗa ghga nda marakwan an huɗa ghga, nana kam gwada dzil hana muna, nana na gwaɗa dzilhana masaman gwaɗa dzilhana awa kaɓa mɓaɗ an huɗa ghga, nedamuwa udzinha. Inazre, makarantare, ei ɗafre, ka ins insuna dada ghga akan chewa attach magamaga tana an huɗa ghga, magbka tanawo, to kagh nda dadamun, haɗ dadamun da thava natu, ko gnawe faka mahga kana ma sai vanvulaka tinaza, da ɗawa nata dadamun gnhuwanda fakana, balante ma unda, marakwe udzinha, bughaka mahga, dole data da dawanata dadamun, hakiyatan maghan'nagha, hakiya marakwa maghangagha, hakiya gnava faka mahga maghangagha, hakiya mihaha maghangagha hlagakatana maghangaghuwo, ha dadamun da thavanatu, da ɗauwanata dadamun sosai tkmin da ɗawanata kakegh magaka ka kegh magaka agha udzinagha kakegh ɗa baka ndudzinagha kakegh daba ka ndudzinagha kakegh da da mar nda nuhambagha, kakegh magaka nda gnawuha an huɗa ghga bughaka. To daɗawanta dadamun tana hada thavanate, lata tala, lalaɗob, lataɗob, talaɗob da dawanata dadamun, da dawanata dadamun sosai, da ɗawanata dadamun, ha dadamun dathava natu, amawa kaɓa mɓaɗan huɗa ghga, dzilha, amawa kaɓa mbaɗan huɗa ghga sosai, ha dadamun thavana da thavamatu. Nana kam in gwaɗa dzilhana nana ha dadamun da thavamatu, amawa kaɓa lamau tsuhura mau tukwitha tula, nda udzinha nda mihaha, nda kagh dada ghga kaghe Dada ghgana kaghe shugaba, shugaban <hesitation> head head of department anhuɗa ghga, kaghe head, fita sangasal damuwa tsukwaka thinye, ne damuwagha, tsukwaka thinye, ngi gwanata udzan agha damuwaɗ dada agha damuwaɗ agha damuwaɗ agha damuwaɗa fafka thumun tadiya kaɓa kaɓanaka damuwa udzanye maraku supsa maraku gulenye nazal ghga agha daduwa ghga agha damuwa gha aya da kaɓata kaka. Ama dzil na nagu ha an haɗa gwaɗu, ne nu markwe da kor gwaɗtiya, mar marakwe dasina gwaɗine kak an dzil ha, thuɓe nanana, takni sosai thuɓaya amawa kaɓa mbaɗa mau, da chuhuramau t kwitha tala agha amtuk ngane, na anke kana amtuko, ansuɗokonas nasukwaghe sukwa amtuk anga, nasab naya fite duɗa naya fite sub naya fite duɗa naya fite na nas gave tgava amtuk sukwagha da taghva tamawa, to agha amtuk dakanama nabutu, ha amtuku kor korna aa na sukwa ankene, sukwa gha ansuɗo had had kor tanu, na kukɗa nfiɗe nda und kanana ko manyi mamta agola tagwai nziɗ ndzan dziɗin an hoghad har karfe tumbadaya arviɗ tagwinye, tagwe magayin salla va salla isha na mamto a mamta to sukwagha navayan tuk, amawa kaɓa mɓaɗamun, neche koriya amawa kaɓa mɓaɗamawa dzilha, nda mihahaha an huɗa ghga, nɗzudzinha, amawa chuhurat kwiltha tala, haka da korna ha ne ɗanwaɗ nda gwaɗa mihah nane, marakwe da kor gwaɗa ti davli shawara A chuhura ghgada, wane neche a kakna na aa ndzuk banawa, adzukba nawa ko anshikaba wurka, chuhur dada ndudzinha, tewaɗgha da mog shawara taghan muva, chaharana taghan muva njiɗa tewadigha tan ndzuɗa na san san ganaya damuwine, agha naya damuwa ɗa aghanaya damuwa dada nagu aye to danughi muna da mogi shawa ramdiya, kag dada, kag la lambamawa wurka tukor. Ama namau kɗa kanana a mu maraku, maraku ka da kortana gwaɗ ndiya, ndayaɗ guda sunmi mun da da kor marakwe, ah munda marakwe da kliya haɗidakal tinunda mavaku shewara mihahe da kalkagh daw, mdau makmuna agol, to thubaya awa kaɓa, amawa kaɓa ndzukamawa sosai, amawa kaɓa ndzukamawa vita kaɓa kaɓa mun dzuka mawo, alheri sukwagh dan huda ghga, kaɓa mawa ndzukamawu kanawo, ha alheri sukwagha dan huɗa ghgau, ko dada mumma kwarata kwaratana, neche tukeri nda dada ghga, awa kaɓa ndzuka ndudzinha, nda mihaha, tsakalaf kun tudzina, ndudzinaghune, mihaha tukwiltha lala, ha munafurchi amdiya wo, laka davla naya a manya kaza kaza kaza kak ndaya a alaka davla naya had nayuwo, thadaka toba ghgagha kaghe head of department na aghga gh, kaghe sukwaghal davlagh da kor damuwa ghga kuma klafka mataki ta diya, kaɓaka ghagha.